bən suwe yəm a jəya nyənkə bammən jənni rəgən kənən yəm kadu m a bamən jənni bə nəngnga nemər, abukka nuwa nemərəng kə kəmən Fauwe juute bən bamən rəgə juutən bamən jənni rəgə kawu mwam jərra nabbəgram a yəmbə fuugəltətə ku n'bamən jənni rəgə bahanjəm kare yaggi jənni nya ra laa kə kə bawsu jənni mən buu mo bwalən, kə kən bamən məni k mən suwe yəm a juya nəm dambə kuuwum nyəng kə nən nuua rəgə kə kəndu bamən jənnəu janni waira bwiyə ka nyagu n'wa kallə təssu kaku bamən mənni nəng nuwa fəni nən fugulte tə kən- kangugi re fugultəttə dan lugummə, nyirə rə kəbtə nəbbə barəm durə ya nən bamən nən fulgultətə kəngkangngi. me bə farə fugultəttə dang lugumte wai karə kumm bamən jənni rəgə kə jənnina muu we ba juwe jərr kə ka bwiya rə kwa nyang bo ləgən da wuutəm mən burəm me bə farə go bawən re fugultətə dang lugummə yə nu kwiwi a nuwawi, bamən gərəkə bang bang jənni bo ba bwiya kwa me langngənne mən bamən nən fugultəttə kəng kangngi n'dərəga laa kə n'bamən akai kii bən fauwe gəmmi kə kən tii gəmmi a ju mən farə mo bəmən jənni miramu a murəyu kə kən dəgga mura gəmmi hii dəgga mura gəmmi kə karən surə bamən tang rə kwarə kwa duwe a lang ba bani regu. n'nuwa fəni <hesitation> n'bamən nən fugultəttə kəng kangngikə kən sʊ mən tətən fugulte gurə nemərəə ntəuən kə kən kwarsəmən tətən kə kən kwarsəmən jənna mu ba jərmən sorəm kə jənni bən re fugultətə dang lugummə kə kutən kə karən surə bamən tang re kwarə kwa duwe fəlla banə rəgu fugulte dəggitən abuu nən na nəbbə barəm kə kəbbi bə bill bwi a nani tən ferr n'gani nuwa kə kən kwarsə kə nemər ka jərmənni fugulte yigga dəggi tən go nyəng kə tə kwarsə kə me ba lang nemərdə ka jərmən rə kwa, məni mən kuutənne kən su tursətang kə bən lang mən kamən tursə re me ba jərmən rə kwa a dəggiba yigga kukto neməren fu. nyənkə yəm bamən jənni rəgən a buk kən bamən jənni warəgungkə kə kən berəgə mira jərra nəbbəgram me nən ni duk kə mərra jənnə wung nən məra jiya gwangngi n'də gonyəukə kə kən məra jəya gwangugi mənni kuu na bərsan ka beng.